Esso-esso maderri napake we tawwe mabbere esso ri assikolanna yanaritu esso seneng esso na salasa esso na arabaq esso na kamisiq esso na jumaq esso na sabtu esso na minggu